Për fe la carta t'i pìe i arbre, t'i campe ënt l'eva e pöi z-gnache, tire fora l'eva e a la fin a süu e a ven fora la carta